أتوقع إني بحتفظ به الصراحة، يعني أسمي سالم، سالم دايما يجي في النص، يعني مو بأحمد مثلا ولا هو بيوسف، أحمد دايما في كشوفات يچي أول واحد يبتلش، يوسف يچي بالنهاية مثلا فمثلا يطفش او حاچة، لكن سالم بالنص يعني حرف السين حرف مسالم. سالم مسالم، چميلة والله.